Nyiyoni mə suwale nyiyo dadiya, nyiyogɔ tɨyami a bəi nəni, nyiyogɔ tʊgami a bə tɛtɛmi nəngəni, nyiyogɔ ja bə nyiyami nənɨ, nyiyogɔ jə bə nugami nɨ a bə nyɨyami. Nyiyoni mə suwalei nyiyo dadiya, jʊ a bwɨ mə swɨle yɔn suwa kelle nən nyiyoni nəngɔ, nyiyoni nyiyo tugami miso mə kɔ nyiyo tugamile, nyiyoni, nyiyo nugami miso mə kɔ nyiyo nugamile. Nyiyoniyo nyiyogɔ ja bəi nənɨ, nyiyogɔ mə dʊl mə nyai, nyiyogɔ mə dʊl wo a mʊgɔ gənɨ. Nyiyoni, mə swɨ nyiyonile mə swɨ nyiyonile mə suwalei nyiyo dadyani ma suwale mə swɨ nyiyo dadiyanile. N fəl kel mə suwale a dul nyiyo dadiya Fəl kelo we? Na jʊnɨ nya jə <hesitation> mou dʊl mou nya jə maalei ben maa, ben swɨ. Mə dʊl mə nya jə kiyomi nyiyo dadiya, mə dʊl mə nya yalyalən nə nyiyo dadiya mə dʊl mə nya. Nyiyo dadiya a mʊgɔ təmni gəm jə suwale, tɛtɛmimi gə suwai nyiyo dadiya nɛnɛmi gə suwai dadiya nənga mə dʊl nəngɔ mə nya nyiyoni. Mə swɨ nyiyonile domin jʊ a bwɨ mə swɨ nyiyonile, nyiyo tiyami, nyiyo nɛnɛmi nəbɔ a bəi, nyiyo tugami nəbɔ a bə tiyami, nyiyo nugami nʊ a bə nɛnɛmi. Miso mə kɔ nyiyonile mə dʊl mə nya wo a mʊgɔ gəni, miso mə kɔ nyiyo tɛtɛmimile, miso mə kɔ nyiyonile mə dʊl mə nya nyiyami a melami. Nyiyoniyo nyiyo məndi, nyiyo dadiya n nyiyo məndi na mə yɔ fe dwali mə suwa suwa nyiyo dadiya, məbangla bʊtɔle mə gung lakumle mə nəngnɔ nyiyo daani kwaamagɔ, yai woi sən suwa nyiyoji n kwaama be nən mə a daani gəm a lɔdiya sən nyɨm nyiyoni sən yəlam bwen nyiyogi. Mən yəlam bwen nyiyogi jʊ a bwɨ mə suwa nyiyo dadiyanile. Nyiyo dadiyagɔ a ləm a su, minə kaa nyiyoni wo a ləm a la nyiyo dadiyai jʊ a bwɨ mə bangla bʊtɔle nənɨ nyiyoni nyiyo məndi, nyiyo tɛtɛmi mə bangla bʊtɔle gung lakumle nən nyiyoni n kwaama yai a nyiyoni gəm suwa gəni, na kwaama yai bəfəi miso mə suwale. Kwaamagɔ a benən məfou sən suwa nyiyo dadiyani sən bangla bʊta nən nyiyo dadiya, nyiyoni nyiyo məndi, nyiyo tɛtɛmimi mə swɨ nyiyonile kebɔ nən gaan. A mʊgɔ youlini nuwoni mi swɨ nyiyo gənlei? Bwe we a swɨba nyiyo gəni? Nan- nan bwe dəta dwali swɨ nyiyo gənɔle, nan bandal dwali swɨ nyiyo gənɔle, nan bwe kankwalɨ swɨ nyiyo gənɔle, nan bwe bwangəni swɨ nyiyo gənɔle, nan bwe tafalei swɨ nyiyo gənɔle, nan bwe we gwami jə swɨ nyiyo jinole. A məndi a bwɨ nyin yəlam miso mə swɨ nyiyo məndilei? Mə swɨ nyiyo məndile, jʊ mə dʊl mə nya jə maalei, jʊ mə dʊl mə nya nyiyo jə suwalei. Mə nyuwa ləma nyiyo dadiyanile. Mə yʊla yʊla nəl nə nyiyo dadiya miso nyuwaile sai kɨlami bwe dadiya sə a nyuwa jʊnɨ mə suwalei. Nʊnɨ təgən gə nəngnə nyiyo gəni ya ga suwa nyiyo gənɔle ga nyuwa ləma nyiyo gənɔ, a məndi mə nyuwa ləma nyiyo məndile. Na namə na kaa daai, mə swɨlen suwa kel nən nyiyo mi ka nəl a nyuwai mə dəg nən nyiyo dadiya n suwa a kʊm na kaa kɨlami woi nə suwa nən nyiyo nən nənən nə yo nə nyuwai na kaa bwe dadiya woi sə a tikanən nyuwa təmo. Nyiyo mʊnɔ jə <hesitation> banglatəm bʊtɔ n jə gungtəm lakum. Kaam nəbɔ a jəlabɔ nyiyo jinɔ mi jə mela nyiyo jinɔle na ja suwaji gɔ ja maa yaltəm nən nyiyo jini ja nyɨmbɔ. Na ja suwa ji gə ja suwa kel nən nyiyo jini, ja nyimbɔ, jʊgɔ komsa bənne nyiyo dadiyagɔ miwo a daagɔ betɨ woi. Bwɨlangkelo gəna a daa bən wo kam <hesitation> kam, neba jəbɔ kam tebo mi jə mela beti gəm nyiyo jinɔle na dinɨ a bwɨlam kəgayo, jə suwan suwan gɔ suwa kel nən nyiyo mʊn, na mou suwabɔ kel nən nyiyo mʊnɨ to jə doun doun mou kebɔ bwe dadiya, na mou suwa kelle nən a suwa kel nən nyiyo dadiyai ja nyimən mʊ bwe dadiya. Nyiyo mʊnɔ jəgən jəgən nyiyo mʊnɔ jəgən jəgən na mʊna <hesitation> a kʊm nəbni, na mʊna <hesitation> a galani, na jə na daa kuni, na jə na a daa kuni, na jə na a daa ni mou kole n da fətəm naai nan suwa nyiyo mʊnɨ, na kɨlamɔ woi sai nyuwan. Na mʊna a lɔ kuwo nəngɔ mou nyimbɔ daaga wo nəngɔ mou, tɨm mou suwa kelole nən nyiyo mʊnɨ, na nə mʊnɔ wo a nyim nyiyo mʊnɨ, nan suwa keli sai nyim a gar n lela gɔlawo n yɔ a Gombe.